Sigríður Andersen dómsmálaráðherra kynnti í síðasta mánuði drög að frumvarpi um birtingu dóma á netinu og myndatökur í dómhúsum verði það að lögum verða dómar sem varða viðkvæm persónuleg málefni eins og kynferðisbrot ekki birtir opinberlega og að allir þeir sem koma við sögu í sakamálum njóti nafnleyndar málið hefur vakið talsverðar umræður um aðgang fjölmiðla og almennings að upplýsingum úr réttarkerfinu en líka um persónuvernd bæði þolenda og gerenda dómstólasýslan hélt málþing um málið í dag þar sem reyndar aðeins

dómarar og lögmenn höfðu framsögur auk forstjóra Persónuverndar en fulltrúum fjölmiðla var ekki boðið að borðinu dómsmálaráðherra ávarpaði þingið og hún er hingað komin til að ræða þessi frumvarpsdrög við ætlum líka að fjalla um

gegn Stundinni en lögbanni sýslumannsins í Reykjavík á fréttaflutning Stundarinnar hefur nú verið hafnað á öllum dómstigum meira en ári eftir að það var lagt á síðasta ríkisstjórn féll í kjölfar þess

í ljós kom að faðir formanns Sjálfstæðisflokksins hafði mælt með því að dæmdur

fengi uppreist æru er ekki óheppilegt að þú sem varst líka dómsmálaráðherra í þeirri ríkisstjórn skulir nú leggja fram drög að frumvarpi þar sem næstum alger leynd er lögð á dóma og gerendur í kynferðisbrotamálum já það er nú kannski svolítið djúpt í árina eins og þú sagðir í að dómarnir yrðu ekki birtir

opinberlega eða ekki gerðir almenningi heyrinkunnir en verða ekki birtir á netinu eins og verið hefur já en útdrættir málunum en mig langar bara á æðri dómstigum á æðri dómstigum já en mig langar að nefna það að það eru nú þegar

ýmsir dómar héraðsdóma sem eru ekki birtir á netinu og eru ekki birtir fyrr en það fellur dómur á æðra dómstigi en mig langaði samt í upphafi að nefna það að það eru einkum tvær ástæður sem eru þess valdandi að að ég hóf vinnu frumvarpsvinnu af þessum toga fyrir margt löngu annars vegar lá það fyrir að menn höfðu af því áhyggjur að dómstólum tókst mjög illa að fylgja þeim lögum og reglum sem gilda um birtingu dóma og hefur það gerst að upplýsingar sem kveðið er á um í lögum að ekki skuli vera gerðar opinberar að þær eru birtar í dómum dómstólanna og Persónuvernd hefur úrskurðað í nokkrum málum af þessum toga og það hefur jafnvel gengið svo langt að mál hafa jafnvel endað eða birting þessara upplýsinga hefur verið umfjöllunarefni sem hefur líka komist að þeirri niðurstöðu að það hafi ekki verið farið að lögum að þessu leyti og það hefur reyndar líka verið svo óheppilegt að jafnvel dómur hæstaréttar um það málefni hefur síðan ekki lotið lögum og persónulegar upplýsingar

ekki búið þannig að það þarf auðvitað að skoða það af hverju og þegar ég fór að hóf þessa skoðun og við í dómsmálaráðuneytingu þá kemur það upp úr dúrnum að menn telja að óheppilegt að staðan er í dag núna af því við erum komin með þrjú dómstig

sömu reglur um þessi dómstig öll þrjú og það vanti svona yfirsýnina og stjórnsýsluna við birtingu dóma þannig að það er annars vegar þetta að það séu þarna upplýsingar

leynt eiga að fara og hins vegar það að samræma reglurnar og fá betri yfirsýn yfir þetta og verklag við birtingu dóma

ert þú rétta manneskjan til að leggja þessi frumvarpsdrög fram

í ljósi sögu síðasta árs já mér finnst þetta nú svolítið ómálefnalegt að stilla þessu svona upp að stjórnarslitin á sínum tíma þau tengist þessu máli á einhvern

nógu vel upp við að

þú áttir þarna sjálf stóran hlut að máli og í ljós kom að þú hafir sagt Bjarna frá

með föður hans mörgum mánuðum áður en ekki öðrum ráðherrum og Björt Björt framtíð slítur samstarfinu vegna trúnaðarbrests í ljósi þessa er forsvaranlegt að þú ertu bara hreinlega hæf til þess að leggja fram þetta frumvarp ja viltu kannski rökstyðja fyrir mig af hverju ég ætti ekki að vera það vegna þess að þetta snýst um þetta er

alvarlegt mál og aðgangur að svona upplýsingum hefur fellt heila ríkisstjórn já nú erum við að tala um birtingu dóma já ekki upplýsinga úr stjórnsýslunni

þetta frumvarp lýtur að því að takmarka aðgang almennings og fjölmiðla að nei nú lýtur þetta mál eingöngu að því hlutverki ríkisvaldsins og þeirri

spurningu hvort það eigi að vera hlutverk ríkisins að birta dóma opinberlega á internetinu það er ekki með nokkru nokkru móti verið að takmarka til dæmis aðgengi fjölmiðla að réttarhöldum aðgengi almennings að endurriti dóma úr sakamálum það verður áfram óbreytt já en það hefur til dæmis verið bent á að þetta frumvarp muni tryggja dæmdum kynferðisbrotamönnum algera nafnleynd mun betri

en öðrum dæmdum glæpamönnum að kannski þau brot sem við teljum

fyrir utan morð að gerendur í þeim málum eru sjaldnast nafngreindir þá er ég að vísa til til dæmis

þegar tengsl eru á milli

eða þolenda og gerenda gerendur og hinir dæmdu í þeim málum eru aldrei nafngreindir og það er ekki af neinni þjónkun við geranda hinn dæmda þvert á móti

til þess að vernda hagsmuni brotaþola í þessum málum já en það er samt sem áður

það er rétt það er verið að bæta þarna við og þetta er nú tillaga

formaður Dómarafélagsins hann til dæmis hefur efasemdir um þetta já en dómstólasýslan hins vegar leggur þetta til og það eru skiptar skoðanir á meðal dómara um þetta það er alveg rétt en dómstólasýslan leggur þetta til ég vakti athygli á því vakti máls á því á fundinum í dag vegna þess að ég skil alveg sjónarmið til dæmis fjölmiðla og annarra sem bera á borð ýmis sjónarmið í þessu og þess vegna varpa ég fram þeirri

spurningu hvort að þetta ætti hvort að sé eðlilegt að taka út þennan

eða þessa brotaflokka sérstaklega hvað varðar héraðsdómana eða hvort að það væri kannski nægilegt að bara alla dóma á Norðurlöndunum er það þannig öllum Norðurlöndunum að dómar þar eru ekki nafngreindir eru ekki eru ekki með nöfnum í málum en hvernig á að vera hægt að afla upplýsinga um mál kynferðisbrotamanna sem virðast óforbetranlegir og brjóta aftur og aftur af sér ef nöfn þeirra eru ekki birt og fjölmiðlar hafa ekki aðgang að réttarhöldum ja nú nefni ég það að í mörgum þessara mála er það þannig nú þegar að hinir dæmdu eru ekki nafngreindir en hins vegar í málum sem eru kannski vægari mál og það var nú tekið dæmi af því á þessum fundi í dag þar sem að forstjóri Persónuverndar vísaði í nýja frétt í þar sem kona var nafngreind eftir að hafa fengið dóm fyrir að stela úr verslun fyrir fimm þúsund krónur hennar réttindi og hennar persónuvernd þarna fótum troðin en hún var dæmd í fangelsi fyrir hún var dæmd já hún var dæmd fyrir þetta brot en ég bara bendi á það að þeir sem eru dæmdir fyrir miklu mun alvarlegri brot þeir eru ekki nafngreindir nei

nefna og þetta er staðan í dag þetta er staðan í dag og ég held að það sé hægt að koma þessum málum fyrir með skynsamlegum hætti með það að leiðarljósi auðvitað að tryggja aðgengi allra að dómum ég vil árétta

er mjög mikilvægt að almenningur og fjölmiðlar löggjafinn átta sig á hvernig hvernig lögum er beitt í framkvæmd hafi aðgengi að dómum en er ekki bara sjálfsagt í opnu lýðræðisríki og réttarríki að almenningur í gegnum fjölmiðla hafi aðgang að ákvörðunum dómstóla í fyrsta lagi líka í erfiðum málum og öðru lagi að nöfnum dæmdra glæpamanna ég meina hvernig eigum við að

hvernig er hægt að til dæmis fylgjast með því að dæmdir glæpamenn bjóði sig ekki fram í opinber embætti ef við höfum ekki aðgang að

meðal annars hlutverk hlutverk kjörstjórna til dæmis að gera það og kalla eftir upplýsingum já en við höfum ákveðið eftirlitshlutverk

þetta er einmitt stóra spurningin sem var fjallað um á þessum fundi og mér fannst nú kannski enginn svara því konkret sko hver er tilgangur með birtingu dóma fjölmiðlum kann að finnast það

hverjir það eru sem eru dæmdir ég held að tilgangurinn í upphafi hafi verið í öndverðu þegar til dæmis dómar voru gefnir út bara á pappír því var nú hætt eða framkvæmdinni breytt tuttugu árum þegar hófst að veita upplýsingar um réttarframkvæmdina en það var ekki sérstakt keppikefli að halda lista

þá gætum við þess vegna farið

hvernig eiga fjölmiðlar og almenningur að geta til dæmis fylgst með því hvernig dómar þróast í kynferðisbrotamálum jú vegna þess að það verður samkvæmt þessu frumvarpi sem ég legg nú áherslu á að mun nú örugglega taka einhverjum breytingum

vegna þess að það ég legg ríka áherslu á að hafa samráð og heyra þótt að frumvarpið hafi legið inni á samráðsgáttinni í nokkrar vikur þá voru bara fimm eða sex umsagnir sem bárust en en þetta frumvarp gerir hins vegar ráð fyrir því að dómar verði birtir á endanum og dómaframkvæmdin liggi fyrir það er gert ráð fyrir til dæmis

en eru í dag það sem kallað er útdráttur úr úr dómum þeir verði með miklu faglegri hætti þannig að einmitt almenningur sem oft á tíðum kannski á miklu erfiðara en lögfræðingar

að átta sig á réttarframkvæmdinni að þeir átti sig frekar á því á hverju dómur byggist forsendur dómsins þannig það er gert ráð fyrir því í þessu frumvarpi að dómur á æðra stigi taki þá fyrir reifun á þeim héraðsdómi sem ekki hefur verið birtur í þessum tilteknu málum og það má heldur ekki gleyma því að menn eru nú oft sýknaðir á æðra dómstigi en blaðamenn og fjölmiðlar hafa lagst eindregið gegn þessum tillögum og telja þær ganga alltof langt það sé verið að bera barnið út með baðvatninu hvers vegna hafðirðu fjölmiðlana ekki með í ráðum þegar þú samdir þessi frumvarpsdrög þau eru nú þeir eru með í ráðum og þeir hafa hérna frumvarpið er ekki orðið það er ekki búið að leggja það fram á þingi það

sinni farið fyrir ríkisstjórn nei ég legg það fram á samráðsgáttinni einmitt til þess að fá fram samtal um þetta mál og ég held að það hafi

nú bara RÚV einn fjölmiðill veitt umsögn um málið engir aðrir fjölmiðlar létu sig málið varða á þessu stigi og Félag fréttamanna á RÚV og Blaðamannafélagið en aðrir fjölmiðlar hafa ekki sýnt þessu sérstakan áhuga hingað til en ég óska eftir og árétta það og ítreka að menn geta enn þá komið fram umsögnum um málið já ég var beðin um að koma og ræða á fundi Félags fréttamanna hérna á RÚV

eftir að ég lagði þetta frumvarp fram á samráðsgáttinni og menn voru mjög æstir að fá að ræða þetta mál óskuðu eftir því að ég kæmi í pallborð á þeim fundi og ég því strax og ég hef nú heyrt meira af þeim fundi

við verðum að sjá hvernig það fer en ég verð eiginlega að fá að spyrja þig út í annað sem er reyndar líka tengt fjölmiðlunum lögbann sýslumannsins í Reykjavík á hendur Stundinni vegna Glitnis

því hefur nú verið hnekkt á öllum dómstigum það féll úr gildi eftir meira en árs þöggun finnst þér réttlætanlegt að einn starfsmaður sýslumannsins í Reykjavík geti slökkt á fréttaflutningi og sett þessar hömlur á tjáningarfrelsið rétt fyrir kosningar nei mér finnst það óheppilegt mér finnst þessi framkvæmd lögbannsgerða sem eru svo kölluð

það tekur auðvitað tíma þótt að sýslumaður afgreiði það auðvitað fljótt og vel þá langan tíma og ég tel nauðsynlegt að endurskoða þetta fyrirkomulag annað hvort með því að hérna menn bara snúi sér beint til dómstóla með svona beiðnir og dómstóll hafi þá lagaheimild til þess að setja þessi mál í forgang eða með því að halda þessu áfram hjá sýslumanni en þó þannig að málið fái flýtimeðferð hjá dómstólum ég held að þetta sé ég tel þetta mjög óheppilegt að svona lögbann standi svona lengi akkúrat stundin hefur beðið talsverðan skaða af þessu máli hún hefur ekki getað birt fréttir þetta hefur haft áhrif á á ritstjórnina og hún situr væntanlega uppi með töluverðan málskostnað þótt að málskostnaður sé felldur niður hlýtur ríkið ekki að vera skaðabótaskylt eftir þetta ár nú þekki ég það ekki og ég hef svo sem ekki fylgst með málaferlum í þessu eina sem ég þó hef lesið að menn hafi viljað skjóta þessu til

þannig að ég hef ekki bara forsendur til þess að tjá mig um þetta en það auðvitað málum lýkur auðvitað alltaf fyrir dómi með ákvörðun dómsins um málskostnað og menn eiga ekki rétt á bótum umfram það sem þar er kveðið á

munt þú leggja fram frumvarp um það að þessum lögbannslögum verði breytt já við erum að skoða það núna og það er sérstök nefnd

fyrirkomulag lögbannsmála og ég er mjög áfram um að það

ljúki fljótt og hægt verði að breyta þá lögunum til þess að einfalda þetta allt saman ferli og gera það gagnsærra og eðlilegra já látum það verða lokaorðin hér í kvöld takk fyrir komuna Sigríður Andersen við látum þessu

lokið að sinni Kastljós verður hér á sama tíma annað kvöld